بالنهار درج- درجة الحرارة من خمسة وعشرين إلى ثلاثين ممتازة، ما فيها حر ولا برد أما بالليل فدرجة الحرارة عشرين إلى خمسة وعشرين بتكون مثالية، الجو بيكون ب- بيكون حلو وبارد شوي.